والله أحب إن <hesitation> يعني <hesitation> عندي بيتزا كتير لأن أنا ب- بحب البيتزا أصلاً، وبحب أنواع كتير، وبحب إن أنا أجرب مطاعم كتير وكده، فالبيتزا بالنسبة لي هتبقى أحسن بكتير.